عمي عنده سبع اطفال، منهم ثلاثة اولاد واربع بنات، وخالي عنده ثلاثة اطفال، منهم ولد واحد وبنتين، وبالعادة اراهم ايوا بس اشوف اولاد عمي اكثر، لانه خالي مو ساكن بنفس مدينتنا فمو دايما اقدر اشوفه.